A̱yring, a̱hwa, a̱tat, a̱naai, a̱pffon, akutat, a̱tuyring, a̱nunai, a̱kun buruyring, swak, bu̱ ayring, bu̱ a̱hwa, bu̱ a̱tat, bu̱ a̱naai, bu̱ apffon, ba̱ a̱kulat, bu̱ a̱tuyung, bu̱ a̱nunai, bu̱ a̱kunbvuying, nswak nhwa, nswak nhwa bu̱ a̱yring, nswak nhwa bu̱ ahwa, nswak nhwa bu̱ a̱tat, nswak nhwa ba̱ a̱naai, nswak nhwa bu̱ a̱pffon, nswak nhwa ba̱ a̱kutat, nswak nhwa bu̱ atryring, nswak nhwa bu̱ a̱nunai, nswak nhwa bu̱ a̱kunbruyung, nswak ntat, nswak a̱tat bu̱ ayring, nswak ntat bu̱ a̱hwa, nswak ntat bu̱ a̱naai, nswak ntat ba̱ a̱pffon, nswak ntat ba̱ a̱kutat, nswak ntat bu̱ a̱tyring, nswak ntat bu̱ a̱nunai, nswak ntat bu̱ a̱kunbruyring, nswak nnaai, nswak nnaai bu̱ a̱yring, nswak nnaai bu̱ a̱hwa, nswak nnaai bu̱ a̱tat, nswak nnaai, nswak nnaai bu̱ a̱pffon, nswak nnaai bu̱ a̱kntat, nswak nnaai bu̱ a̱tuyung, nswak nnaai bu̱ a̱nunai, nswak nnaai bu̱ a̱kunbuyring, nswak npffon, nswak npffon bu̱ a̱yring, nswak npffon bu̱ a̱hwa, nswak npffon bu a̱tat, nswak npffon bu̱ a̱naai, nswak apffon bu̱ a̱pffon. Nswak npffon bu̱ a̱kutat nswak npffon bu̱ a̱tuyrung, nswak npffon bu̱ a̱nanai nswak npffon bu̱ a̱kunbruyring snwak a̱kutat, nswak a̱kutat bu̱ a̱yring nswak a̱kutat bu̱ a̱hwa nswak a̱kutat bu̱ a̱tat nswak a̱kutat bu̱ a̱naai nswak a̱kutat bu̱ apffon, nswak a̱kutat bu̱ a̱kutat nswak a̱kutat bu̱ a̱tuyring, nswak a̱kutat bu̱ a̱nunai nswak a̱kutat bu̱ a̱kunbvuyring nswak a̱tuyring, nswak a̱tuyring bu̱ ayring nswak a̱tuyring bu̱ a̱hwa nswak a̱tuyring bu̱ a̱tat nswak a̱tuyring bu̱ a̱naai, nswak a̱tuyrung ba a̱pffon nswak a̱tuyring bu̱ a̱kutat nswak a̱tuyrung bu̱ a̱tuyring nswak a̱tuyung bu̱ a̱nunai, nswak a̱tuyring bu̱ a̱kunbvuyring nswak a̱nunai nswak a̱nunai bu̱ ayring nswak a̱nunai bu̱ a̱hwa nswak a̱nunai bu̱ a̱tat nswak a̱nunai bu a̱naai nswak a̱nunai bu̱ a̱pffon nswak a̱nunai bu̱ a̱kutat, nswak a̱nunai bu̱ a̱tuyring, nswak a̱nunai bu̱ a̱nunai nswak a̱nunai ba̱ a̱kumbvuyring nswak a̱kunbvuyring, nswak a̱kunbvuyring ba̱ a̱yring nswak a̱kunbvuyring ba̱ ahwa, nswak a̱kunbvuyring ba̱ a̱tat nswak a̱kunbvuyring ba̱ a̱naai, nswak a̱kunbvuyring ba̱ a̱pffon, nswak a̱kunbvuyring ba̱ a̱kutat nswak a̱kunbvuyring ba̱ a̱tuyring nswak a̱kunbvuyring ba̱ a̱nunai, nswak a̱kunbvuyring ba̱ a̱kunbvuyring, cci cci ba̱ ayring, cci bu̱ a̱hwa. Cci bu̱ a̱tat, cci bu̱ a̱naai cci bu̱ a̱pffon, cci bu̱ a̱kutat, cci bu̱ a̱tuyring cci bu̱ a̱nunai cci bu̱ a̱kunbvuyring, cci bu̱ swak, cci bu̱ swak bu̱ a̱yring cci bu̱ nswak bu̱ a̱hwa cci bu̱ swak bu̱ a̱tat, cci bu̱ swak a̱naai, cci bu̱ swak bu̱ a̱pffon, cci bu̱ swak bu̱ swak bu̱ a̱kutat, cci bu̱ swak bu̱ a̱tuyring, cci bu swak bu̱ anunai, cci bu̱ swak bu̱ a̱kunbvuyring, cci bu̱ nswak nhwa, cci bu̱ nswak nhwa bu̱ ayring, cci bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱tat, cci bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱naai, cci bu̱ nswak nwa bu̱ a̱pffon, cci bu̱ nswak niwa bu̱ a̱kutat, cci bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱tuyring, cci bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱nunai, cci ba̱ nswak nhwa bu̱ a̱kunbvuyring, cci bu̱ nswak ntat, cci bu̱ nswak ntat bu̱ a̱yring, cci bu̱ nswak ntat bu̱ a̱hwa, cci bu̱ nswak ntat bu cci bu̱ nswak ntat bu̱ a̱yring cci bu̱ nswak nswak ntat bu̱ a̱hwa, cci bu̱ nswak ntat bu a̱naai, cci bu̱ nswak ntat bu̱ apffon cci bu̱ nswak ntat bu̱ a̱kutat cci bu̱ nswak ntat bu̱ a̱nunai cci bu̱ nswak ntat bu̱ a̱kumbvuyring cci bu̱ nswak nnaai cci bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱yring ai bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱hwa, cci bu̱ snwak nnaai bu̱ atat, cci bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱naai cci ba̱ nsuba nnaai bu̱ a̱pffon ci ba̱ nswak nnaai ba̱ a̱kutat cci bu̱ nswak nnaai ba̱ a̱tuyring, cci bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱nunai Cci bu̱ nswak nnaai bu̱ a̱kunbvuyring cci bu̱ nswak npffon, cci bu̱ nswak npffon bu̱ a̱yring, cci bu̱ nswak npffon bu̱ a̱hwa, cci bu̱ nswak npffon bu̱ a̱tat cci bu̱ nswak npffon bu̱ a̱naai, cci bu̱ nswak npffon bu̱ a̱pffon, cci bu̱ nswak npffon bu̱ a̱kutat, cci bu̱ nswak npffon bu̱ a̱tuyring, cci bu̱ nswak npffon bu̱ a̱nunai cci bu̱ nswak apffon bu̱ a̱kumbvuyring, cci bu̱ nswak a̱kutat cci bu̱ nswak a̱kntat bu̱ ayring, cci bu̱ nswak a̱kutat bu̱ atat cci bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱naai, cci bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱pffon, cci bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱kutat, cci bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱tuyring cci bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱mani, cci bu̱ nswak a̱kutat bu̱ a̱kunbvuyring Cci bu̱ nswak a̱tuyring, cci bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱yring, cci bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱hwa, cci bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱tat, cci bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱naai, cci bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱pffon, cci bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱kutat cci bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱tuyring, cci bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ a̱nunai, cci bu̱ nswak a̱tuyring bu̱ akunbvuyring, cci bu̱ nswak a̱nunai, cci bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱yring, cci bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱hwa, bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱tat, cci bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱naai, cci bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱pffon, cci bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱kutat, cci bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱tuyring cci bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱munai cci bu̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱kunbvuyring cci bu̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱yring cci bu̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱hwa cci bu̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱tat cci bu̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱naai cci bu̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱pffon cci bu̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱kutat cci bu̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱tuyring cci bu̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱nunai cci bu̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱kunbvuyring, cci swa, cci swa bu̱ a̱yring cci suh bu a̱hwa, Cci swa bu̱ a̱tat, cci swa bu̱ a̱naai cci swa bu̱ a̱pffon, cci swa bu̱ a̱kutat, cci swa bu̱ a̱tuyring cci swa bu̱ a̱nunai, cci swa bu̱ a̱kunbvuyring, cci swa bu̱ cci swa bu̱ swak, cci swa bu̱ skwak bu̱ a̱hwa, cci swa bu̱ swak bu̱ a̱tat cci swa bu̱ swak bu̱ a̱naai, cci swa bu̱ swak bu̱ apffon cci swa bu̱ swak bu̱ a̱kutat, cci swa bu̱ swak bu̱ a̱tuyring, cci swa bu̱ swak bu̱ a̱nunai, cci swa bu̱ swak bu̱ akunbvuyring, cci swa bu̱ nswak nhwa, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱yring, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱hwa, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱tat cci swa bu̱ nswak nhwa a̱naai, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱pffon, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱kutat cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱tuyring, cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱nunai cci swa bu̱ nswak nhwa bu̱ a̱kunbvuyring cci swa bu̱ nswak ntat, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱yring, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱hwa, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱tat, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱naai, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱pffon, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱kutat, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱tuyring cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱nunai, cci swa bu̱ nswak ntat bu̱ a̱kunbvuyring, cci swa bu̱ nswak nnaai

Cci swa ba̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱yring. cci swa ba̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱hwa. cci swa ba̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱tat. cci swa ba̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱naai. cci swa ba̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱pffon. cci swa ba̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱kutat. cci swa ba̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱tuyring. cci swa ba̱ nswak a̱nunai bu̱ a̱nunai. cci swa ba̱ nswak a̱nunai bu̱ akumbvuyringg. cci swa ba̱ nswak a̱kunbvuyring. cci swa ba̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱yring. cci swa ba̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱hwa. cci swa ba̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱tat. cci swa ba̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱tat, bu̱ a̱naai. cci swa ba̱ nswak a̱tuyring a̱kunbvuyring bu̱ <hesitation> a̱pffon. cci swa ba̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱kutat. cci swa ba̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱tuyring. cci swa ba̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱nunai. cci swa ba̱ nswak a̱kunbvuyring bu̱ a̱kunbvuyring. cci swa ba̱ nswak.